Ha, bo'yinbog'ni bog'lashni bilaman. Avval bo'yinbog'ni to'g'ri joyga qo'yib, bir tomonini ikkinchi tomonga o'ralgan holda uzataman. Keyin, ikkinchi tomonni yuqoriga ko'tarib, dastlabki o'ralgan joyga o'rab, tugunini hosil qilaman.